Yaani wonth vegetables yedhen tun wonn yaani ghuda akhii mboga thii dhub wontunen sukuma wiki faaa yaani won tun cabbage faa won tun wonn akhana thaana dhub muchicha buredhe yaani won akhanathaa atam hifadhee ishin himaneee dhub won than yaani maraghudha ishin berre itchufenn yaani won it khadhadhen ama berre rakhoa hinfethu ishin dhafithe shoji dhothi dhub wonn akanath Lilah beree open qilesin dhandhe dhoo beree akhanatha dhabii